<hesitation> Karazagna satroko <hesitation> maro, misy <hesitation> satroko geba hozy njare de misy ny kaskety ai, misy koa <hesitation> ny satroko bory, de kaskety zao matetiky ôhatra amonjy <hesitation> raharaha regny mampiasa regny de satroko geba regny matetiky ôhatra i <hesitation> am resaka ôhatra oe itandrigny sode legny, de am resaka satrobory ôhatra oe <hesitation> amin'ny fa-fampisehoagna kolontsaign'isankarazagny.